To araŋ goono ga maa sohõ mo afo mo neeya. Nidi bankaaray nga mo d'i gan ziiri nda danji, zama da danji day no iga ne danga yawo cine. To da araŋ ga bankaaray ziiri nda, kala araŋ ma du k'a nangu danga day tebur tebur ize fo yaŋ ka dake a boŋ ka kande ragga hayo bankaaray fo yaŋ ka dake. Da araŋ kandey, kala araŋ ma bankaara kaŋ araŋ ga b'a araŋ ma guga din, araŋ man kanandi a boŋ, da araŋ na kanandi a boŋ ama boori, kala nima soobay ka dan jeeray ga no niga sintin gan guga carawey ga. Din na sintin kaŋ guga carawey ga, g'a ma ye k'a bindo ga, ma bindo guga d'a guga din di a kani sosai, din di mo ni goo gan guga a siino ga kani, kaliŋ ma du hari ka say say aga, din na hari say say Bankaara ga, to din dan, da danjo tun da guga dungu, nga no niga dake a boŋ kan ziiri nda. Din na ziiri nda kala niga d'i a goo kani nga boŋ se. D'a kani, g'a nima ka Bankaara ceeri yaŋo do haray. Din na kurey wane ceeri, nina kurey wane ceeri, ma kande ngey mo nima ni ziiri. Da din ni ziiri din, ngey mo i kani sosai, g'a nima ye k'a kambey do. Kambey din do mo din n'i kanandi care boŋ nima ni ziiri, din ni ziiri nidi a kani g'a nima ye ka nangu mayo di ka k'a ka cannndi k'a ka dake ka te a se ceeri yaŋ. To din te ase ceeri yaŋ, nga mo niman ziiri.